Kanada a lobenu oyi lo oma dɛmu, fɛstivale dɛso minba se baro Skanpede nɛ aba taradisiɔn base aba kanadiɛn ra cururu a mi be unpa. Din fɛstivale so, li pa'a cii ba se matete.